Cuaca re toma ngom karena duga cuaca bosa daba mou mou, coma wange sahu bato, cuaca malofo ge ene maku tiali toma tahun moi tora.